A' cocinar inka'aj ti tz'aj ti ja' intz'ik la ja' chokoj te'lo' y lik'sik inkich uwaal inp'o'ik intz'ik la- la kax ti- ti ja' ti como dije la k'aak' luk'sik la mo'nok waal okol encima y lo y lo vamos inkol inxot'ik, inluk'es uchooch luk'es u- u- ukoj tu pico <laughs> y de injok'es ujo'ol y los umo'nok cho- cho es este yan tuyok y tulakal y de alli inxot'ik, inp'o'ik, intz'ik ti olla, intz'ik ti- ti k'aak', pero te'lo' intz'ik un koj la ajo, y un <noise> un este intz'ik p'ak, cebolla, pimienta.